e n'awolata aetigot do bebindini do hadere wola n'am vinda wanya mi eti mamasina la beddori skop m'abotu ha gale SMS on kanyrubo anasta inbox ma a vinda wanya n'ayanyali mi eti sose be kwa wad anyam mi eti sose ala parkedin n'am kadi